मई रो महीनो गर्मी रो चरम अने छुट्टियां रो महीनो होवे। ई समय स्कूल-कॉलेज में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होवे, अने लोग पहाड़ां या ठंडी जगह छुट्टी मनावण जावै। मजदूर दिवस एक मई दुनिया भर में श्रमिकां रो सम्मान कर्णो खातिर क़र्ज़। कई जगह मदर्स डे मनावै जावे, जिकरो मातृत्व रो प्रेम दर्शावै। फसल कटाई खातर भी ई महीनो महत्वपूर्ण होवे।